Maro ny biby miaina any ambanin'ny tany, ohatra amin'izany ny kankana ny vô <hesitation> ngory, ny vôtay izay mivoka rehefa avy ny orana na mando ny tany. Misy ihany koa ny sakivy, trandraka, ny sokona izay biby misy tsilony ka rehefa fahavaratra avokoa ny akamaroan'izy ireny de mivoaka ety ivelany.